Ny mail azoko alongany raha momban'ny asa ah, <hesitation> fito akeo isan-kerinandro, fa raha ohatra hoe i mail manokana ho anahy manokana zany ah de kekeo amin'ny telo akeo, <hesitation> raika avy amigna fianakaviagna manadina vôvô, de raika avy amigna olo-tiagna, de raika avy amigna namana.